Haywa, So haala ndimaaku haalaama, mi miccititto wakkati mo yimɓe iwi e maccuɗaagal keetti e ndimaaku ndee. Kañun e nde yimɓe kewti hoore muuɗun iwde e laamu Faranse. <hesitation> Ndimaaku duu ana heewi nooneeji: rinɗude e ɓernde mun, rinɗude e hakkille mun, wallaa rinɗude kulle kuurɗe kwa.